ا-أحب استمع لأغاني <hesitation> أو أنواع مختلفة من الموسيقى. أحياناً أميل للموسيقى العمانية التقليدية لأنها تلامس قلبي وتذكرني بالتراث والثقافة. بس بنفس الوقت <hesitation> أحب استمع لموسيقى عالمية مثل البوب والجاز لأنها <hesitation> تضيف لي طاقة وتنوع. وأحياناً <hesitation> أعتقد أنه لكل نوع جاذبيتة الخاصة وأحب اكتشاف أغاني جديدة من المختلف الثقافات. الأغاني دائماً تعكس الثقافات